والله أكثر يوم مثالي اللي أقض-أقضيه في هدوء، ما حد يزعجني، ولا حد يدوشني، أقوم اصلي آكل، وإذا حبيت أخرج وأرجع ما أحد ما عندي التزامات ولا أحد يطلب مني شيء.